Ko´o ñu´u, ko´o ñu´u ku kaayo, ku kaayo ntuja, ku kaayo nteyu u´uva, kuu kaayo in teeyu ntuchiyo, in teeyu ja ji nuu este o nao nteya´a, ko´o tintaun kuu kaayo in tikasu in ntastu´uvayo, in a ja nteeya´a, in ntuchi steeyo un in xita te ku kao taka nteyuu, taka ko´o tintaaun ko´o ya´a ka´ayo ko´o ja jaxiyo ya´a yua chi a yuya kaxio ya´a, taka ko´o kuechi taka ja kajaa suchi kuechi kajayi in nteyu o taka in stee ko´o, ko´o ja kasa tee yata yuku yaa, yuga ku kantasi in yuu kisi, tina´a nu kuiti nu ko´o sa´a kaani taka yo ña´a.